Tsy misy, angala raiky, angala roe, angala telo, angala efatsy, angala limy, angala tsota, angala fito, angala valo, angala sivy, angala folo, angala raik'ambiny folo, angala roa ambiny folo, angala telo ambiny folo, angala efats'ambiny folo, angala dimy ambiny folo, angala enin'ambiny folo, angala fito ambiny folo, angala valo ambiny folo, angala sivy ambiny folo, angala roa.